A karazagna paltô zô an dia misy izy io an le matevina be regny si dia misy ndreka izy io somary manifinify dia arakaraka le toetrandro zany an ampiasainô ananjy. Ravô kôa ka andro mangatsiaka be regny na mandeha amina tany mangatsiaka be regny anô dia le matevitevina io atônô. Fa raha kôa ndrek tsy amin'ny tany tsy dia mangatsiaka na mafampana dia ilay tsy dia mafana be regny atônô mba miaro vatagna anô fognany.